Mama an debbo daido baba am naɗum bi- biri, ɗum bi fegi, ya wolde mako ɗum boleware <noise> e fegi mo mauni mama am gorko dodido baba am ɗum bi biri, nder mo mauni. wolɗe mako ɗum pulfulde, mama am debbo daido inna am dumbi biri <noise> wolde ma ko bo <noise> ɗum fulfulde, <noise> moɗon waɗa bo hausare ma. Mama am daido inna am ɗum bi biri, onanai fulfulde, <noise> onanai boleware <noise> bo moyiɗi bacci <noise> goɗɗo bo <noise> woɗi mamaji en ma be bannaki amman minon kam mamaji en min. Be ngiɗi bacci, be giɗi bacci to moyi bingel mo hokkai ngel nera joi, nera sappo nda majjin, a'a to gel yahi emo diunanagel, to inna moɗon? ko mo watta? o walina? komo joɗi? Amman mamaji en woɓɓe bo 6e bannaki e tanirawo, <noise> amman mama am <noise> gorko daiɗo inna am gaskiya mo yiɗi bacci gamma tomo wurtake mo warti wuro ni tomi yahi wuro mako daga e mo warta ɓo, min mo artata mo doino wane! tomi notake, togonda! miwiya daiyam, mowi'a waru, mo wartidanai yam e liɗɗi na, kusel na, ngaye ngaye na, komo wartiɗi fuu <noise> min e taniraye mako goɗɗo, tanu kore mako, mo doinomin, nda gare ja6on, <noise> onoddam o hokkamin. Gaskiya mo giddo bacci hankoma.